ତାରା ଉଡେ କୋ ଅନୁନା ଏବଂଗ ଅଧଵଧଵ ସ୍ଵାଗତ ପନା କରେଂ। ତାରାରା ଅନୁନା ବ୍ରେଜ ମାଥ୍ଯମରୀ ଓପର ପ୍ଲେଟ ଏବଂଗ ତରଲା ପ୍ଲେଟ କୋ ପହଣଚୀ ଥାଈ। ଏବଂଗ ଖାଲୀ ସରୀର ଜହରୀ ପ୍ରତିଦ୍ଧଵନୀ କରେଂ। ଭୈଲିଂଗ ଦୋ ସୁତଂତ୍ର ଏବଂଗ ମୁନହଯ ଧନୀ ଉତ୍ପନନ କରେଂ।